parisko, kulooroo foloo nka koyimaa danmaa le duŋ. iyoo, <hesitation> dondika jaŋo fanaŋ danmaa nka wo le fanaŋ duŋ. Bayiri niŋ dindinyaa be keeriŋ i ka kuo doolu ke niŋ i keebaayaata siita i ka wolu bula le. Iyoo nsi naa fo duŋ nsi nkuŋo miniŋ biriŋ ntaata hijjoo la fanaŋ nfuntita daa woo daa nka kaloo ke nkuŋo to,.